Aon, molain atsofotro an̈atiny molain baka ipoavara izy mbala vo voeniny in̈y. Aviô amizay misy raha aodiny amin’ny tanan̈a fo ndraiky torotoro zen̈y ipoavira io ndraiky mivadiky vovoko-nany, karà zen̈y ze fampiasana izy.